Iya so ngone man nako wo hidup kan <noise> ka dunia ka uwa <noise> uwa kawo temo ngone man done wo kaya <noise> so ankia wo ma nonu nanga hidup <noise> nanga hidup woma gao dokamika ankia de nanga womanonu ilmu <noise> wo sabea wo ngaji de aje bisa ina <hesitation> angeoka bolo midiringi ya dokamaka ngone wostatantuwa nanga hidup dokamaka in sokonoke ina akana duru an kai de nanga bilalono.